مش شرط على الفرد ان هو يخ يبقى ليه حق ان هو يختار البلد اللي يعيش فيها بس هو ممكن لو عايز يعيش في بلد معينة يدور فيها على شغل مثلا و يطور نفسه و يسعى ان هو يقدر يتقبل في شغل في البلد دي وقتها هيكون ليه حق ان هو يروح يعيش فيها و ينقل حياته فيها و يستقر في البلد دي مع أسرته